Akôry aby antsika eh, <hesitation> tônga mo zany fety toy niagny, isaoragna betsaka nareo namaly ny antso, <noise> indre mô ôh efa paripare ny ih raha nagnaovantsika toy nia-agnazy igny agny eh, ndre misy gny raha manjary tsakotsakoy sy ny tarigny ary indre mijedagna ndre koa misy toàka mafagnafagna ah, <noise> misy le mamimamy manjary giahigna, <noise> ke eh samy mandray zey tandrify azy eh.